Any Inde izany manana an'izay kolotsaina amin'ilay resaka "réincarnation" sy "caste". Dia <hesitation> raha ohatra hoe nanao ratsy izany ianao tamin'ny fiainanao an, dia mety hi-se "réincarner" amin'ny zavatra ratsiratsy kokoa. Ohatra hoe <hesitation> "caste" ambanimbany na hoe biby. Dia <hesitation> raha ohatra hoe na- hoe olona tena hoe nahavita zavatra tsara ianao an, dia lasa lasa miakatra "caste" ambony be izany ianao amin'ny fiainanao manaraka.